Oime temimonde reta ama pegua, kua reta yepetei jaivi mbaeti oaja ñakiva iyivite koti, jaema kua reta oyeporu jaeko oime yave jaivi o oki yave täta jayae kua reta oyeporu jare oimevi mbaeti yave jaivi mbaetivi oyeporu kua reta